Bueno, tjse juni tjsu tsikunni ke nche ku kunia na ku k <hesitation> ixin, kunia na tjsangate ba k <hesitation> ixin na kuyana rufayia tjsangate ba kunia na ncha na yua tsji ba thi ngiva ko jan tsurueba chujni ncheꞌeba k <hesitation> ixin naa ru juꞌyia ncheba ncha k <hesitation> ixin na the ju banchia ku ya na neba kunyixin jann kujndijan yiana kunía na neꞌñaguaña, tanthi tikon ni na nkꞌen nche kunia na ko kjee nche k <hesitation> ixin, k <hesitation> ixin na rufayia tsjanga teba chujni, k <hesitation> ixin na rufayia rufayia thinga ba tsjanga teba ku jii ku nkꞌentinconguan, k <hesitation> ixin na ñana nchuva tjindaba nchuva xi xiba xiguiyia xitjeba kunjdijan ncha kunia na rufayia nchebayia ya xingamexin nina kꞌenchꞌe kuníana junkꞌe nche k <hesitation> ixin jaanana chunda na naa kunia na ncha tha'a na ku chunda naa k <hesitation> ixin ninxi. Kunia na ncha tja ko yua ja toa chu taxi thingarin tuu ncha k <hesitation> ixin na ncha na nee k <hesitation> ixin na neꞌñagua kene kunia kunia daneba niuthe thi k <hesitation> ixin na neꞌñaguan niuthe, kunia na neba ndu nchi k <hesitation> ixin na nixi ko ncha neba ndo tsjii keneba ne unchuana kosiin kje neꞌñaguan yanchi xii nga mee xii nii na jnguji xachi cheꞌe kunía na ju kꞌe nchꞌe k <hesitation> ixin.